<hesitation> Ny elefanta an sy tia mitokatokana, fa firaisan-kina nen'ananjy tegna tiany, de iny amoronanjareo vondrona fianakaviana, de amin’iny izy no afaka miaro ny fianaka- miaro ny fianakavianany zegny marefo, miaro ananjy amin’ny biby le manenjika ananjy sy mihinana ananjy.